komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í dag kíkjum við á upprennandi skálda á bókasafninu Sólheimum heyrum af lengstu flugferð sögunnar og fjöllum um náttúruperlur í Síle ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir Borgarbókasafnið býður á næstu vikum upp á smiðjur fyrir börn á aldrinum níu til tólf ára í samstarfi við sögur verðlaunahátíð barnanna börn fá leiðsögn í að skrifa

sögur leikrit og ýmiss konar handrit fyrstu smiðjurnar fóru fram síðustu helgi við komum við í á Borgarbókasafninu Sólheimum þar er líka hægt að taka þátt og senda inn sögur leikrit

komst um helgina í sögubækurnar þegar breiðþotu félagsins var flogið frá til New York án þess að millilenda flugferðin tók nítján klukkutíma og sextán mínútur þetta er lengsta

flug farþegaþotu sem vitað er um fjörutíu og níu manns voru um borð en leiðin er rúmir

ætla hugsanlega að taka upp fastar ferðir milli þessara áfangastaða fyrsta vélknúna flugferðin sem heppnaðist var ekki hún var farin árið nítján hundruð og þrjú eða fyrir hundrað og sextán árum og yfirleitt eignuð

wilbur og höfðu varið mörgum árum í að finna leið til að fljúga það tókst svo í í Bandaríkjunum þeir flugu reyndar ekki mikið hærra en þrjá metra upp í loft og flugferðin var örfáar sekúndur þar með rættist

langþráður draumur manna um að fljúga um loftin blá í Síle er að finna sannkölluð náttúru undur stóra

sem hafa orðið til með hjálp vatns á þúsundum ára hellarnir eru í syðst í Síle þeir eru inni í sem standa upp úr stóru

sem er á landamærum Síle og Argentínu það er svolítið eins og Jökulsárlón hér á Íslandi í daglegu tali kallast þetta

og þær eru af mörgum taldar einhverjar mestu náttúruperlur landsins þetta er opinber kaþólsku kirkjunnar og oft eru haldin brúðkaup þar hellarnir eru eins og náttúruleg listaverk jökulvatnið hefur með tíð og tíma brotið klettana niður og myndað flókið

vísindamenn telja að það hafi tekið vatnið um sex þúsund tvö hundruð ár að móta þá eins og þeir eru núna margir eru byrjaðir að undirbúa sem haldin verður í lok mánaðarins krakkar í Búkarest í Rúmeníu eru farnir að huga að hátíðinni og reyndar fullorðnir líka þetta er kannski sérstaklega viðeigandi þar sem sagan af sjálfum Drakúla greifa er upprunnin í Rúmeníu